Lita ka'a te'i, tikalanchí, kalanchí nduxhí kalanxhi yivii, lí sopa tuku kuanxhi kalanchí kalanxhi ndakenxhi aciti ndakenxhi texne nanta'a, kuanxhi kalanxhi.